<hesitation> Magnano akoia magnokany aloa zany rako anio raha ohatry ka anisikany hoe toera fisakafoana mandray vonina izy da e raha e tiako amboary aloa satria agnatisane sakafo tiako manko izy io e pakopako miaraky brochety igny zany da tena tiako igny sy fantako gn'olo zany ka hoe managn'eniza iaho a tanany any ka ho tia an'iza gn'olo na akony nga.